<noise> Taamuyan day no ane ayma ci kala kan Marge ayga bay. To silpa gono dan-malbi Yan kulu gono. Sannan iga du roba wane iga du sanda kuru wane akulu day taamu yaŋ no da cambas yanday ya kine ikulu day taamu yaŋ day no da sauran wofo dumo day no. Taamay kalay iga baa gumo andamanize se. To ni dii taamuyaŋ muku yaŋ kulu tamuyan day no iŋgay day no da roba taamay ikalay ga baa gumu da kuru wane ikulu kalay ga baa gumo taamay ra. Ni dii cambase bumbo ikulu day tamiyan dayno kan andamize ga day ka dan. Ni dii mo ikulu taamuyan no i manda me. Sannan i imfano kan iga te ni dii soso yanday kulu da sipas yan iga dan ki kway numay iga dan ki ka sanda jingara-tanda ya kine. Sannan yoongo cambas yanmo kine ni dii boro foyan ga Dan ki kway sanda habu ya kine, kindo gi Dan day sanda gayanci day yaki ne da sauransu iga Dan ki wodin Yan te da. Ni dii sannan kindo mo bora ga dan ki kway sajira yakine sanda kwali do wala foo yan wala fari goy yakine kindo kan kamata kulu. <noise>